الطريقة بتكون انه تحط ماي تخليه يغلي على النار يعني ولين تشوفه يعني صار وايد حار ويغلي تحط فيه البيضة وبعدين بتكون راح تطلع بالنتيجة المرغوبة يعني